Stylo zaigny agnoratagna. <hesitation> Raha lavalava zay izy, misy lôhany dia misy encre agnatiny. Izy koa fa agnoratagnao miboaky encre ko manjary agnoratagnao. Fô izy misy loko maromaro. Misy jaune, misy bleu, misy mahintiny, misy mahitso, misy megna. Maro karazagny misy mbola violet.